An bueno nekan yolkameh tlen nemih yowak pos katteh miakeh, <hesitation> sekoninmixmati seki, seki amosekoninmixmati san sekoninkaki pero nekahki pos ompa n kan tehwan sechanti pos katteh kemah, katteh seki nekan keh nekan takuatzin, pos inon nemi yowak, aha, nemi yowak iwan tehwan sekoninmixmatok porque kinkuakih n pollos, kinkuakih iwan sekoninkaki nekan pollohtih pos ompa chikawak nekan pewah nekan tzatzahtzin pollohtin, porque nekan pues kinmawti inon takuatzin. Tos sa ya sekonmati pos yayokokuko setzin seguro, mas ke se onyawi n kolal sekonitattih n sekonwika se lámpara mas que se tlawihti pos yayokonmowikillih n- n takuatzin, nekah takuatzin pos kimattok ken- ken tlen hora o yose- yose- tl- nyayotla- o- otlasewik nekan luz tlen hora nekan pos kochih n pollohtih yeh onkisa onkonkuikih, aha. Inon pos n takuatzin, noihki nekan katteh tlen tuzantih inon pos noihki yowak nentinemih, inon pos tlaihtlakowah, tlaihtlakowah wiero, aha, wieroh tlaihtlakowah tosantih onkisah yowak, nekahki tlatatakah kinkualiah innelwayowah n plantitas, kanah este ompa sekonpi se este n tlen itoka, nekan, pos cualquier pues plantitah sekontoka pos konkuakih, sekonitta ya yowaki n plantita pos sekonmatis seguro se tuza ompa o- o- okikualih inelwayo, pos aha, pos ya yokihtlakoh, inon nekan tuza. Okseki katteh pos este n mapachinmeh, pus igual nemih yowak, <hesitation> mapachinmeh pus este katteh, katteh asta axkan katteh, sekon- sekoninmixmatok, maski san wehka nemi pero pos este, pos sekon- sekoninmixmatok, porque kanah pues se onyawi kuawtlan yowak, kanah seki tekolchiwah koninmittatiweh in hornos, pues este ompa koninmittah mapachimeh, kihtowah kualtzitzinteh, aha, kualtzitzinteh mapachinmeh, pus igual yowak ompa nentinemih. Tlen okachi nekan wierohtik inon pus yen epatl, epatl nes keh san yowak nemi porque nekan ihkin tlahk- tlahkahpan pus amo kanah se sekonitta, bueno, inon ke sekonmatok ompa nentok porque pues este wieroh tzohyak, mihnekui, kihtowah inon pues este ihkon yeh ik mo- mopalewia, kanah sekonitta se n epatl iwan este yeh ke n xamo keh momawtia kihtos xamo sekonmiktis sekonkitzkitz pos kon- techonkahkawilia nekan nin- nen- nekan tzohyalis, pus seki kihtowa chikawak nekan tzohyak asta intzotzol kimopepechilia inon nekan tzohyalis asta kanah se semana wehkawa maski kipahpakah ika xapoh, kihtowah amo kisa inon nekan ihkon tzohyak, pus tehwan ihkon sekonkaki iwan pus ompa pues keh tochan kanah ihkon mihnekui ypwak, wieroh mihnekui pus sekonmatok ompa seguro ompanok <hesitation> se n epatl, aha, kaskeh amo ke sekoinmitta porque pues mati kihtowa wehkan panowah, maski mihnekui cerquita pero pus wehkan panowah, yeh kihtowa wehkan panowah, pus amo sekoninmitta, amo keh amo keh sekonnektok sekonkitzkis se porque pus sekimattok pus tla- tlatzohyalis, aha, tlatzoihyalis, iwan pus mejor mawia, aha. Okse n nekan tekuani tlen yowak nemi pus este katteh okseki, katteh okseki pus amo sekoninmixmatis, son sekoninkaki, aha, amosekoninmati tle- keh tlen ompa tzaztahtzitokeh pus ompa katteh, se nekan este amo nikmati keh tlen itooka n okuilintzin, kihtowah como keh se n miston weyi, aha, como keh kuawmiston, inon pues keh no ompa nentok yowak, ompa kuawtlan, ompa nentok, pus koninkua okseki n okuilintzitzintih kanah se mototzin konkua, konkuatin, pus ompa konin- koninkua. <hesitation> Inon pues igual kihtowa nekan san yowak nemi, como keh motlatihtok yowak porque kanah este cuando t- na- n- pus este n- n- tiotlak pus cualquier okse n okuilin kon- kon miktis pero cuando yowak amikah koninmittoh pus ompa nentokeh, inon este nekan kuaw- keh kuawmistonmeh. Bueno ika pinotlahtol sekinmilia keh tigrillos, pus ompa nentokeh yehwan, aha. Este okseki nekan tekuanimeh yowak nemi pues inon ke pus totomeh, totomeh ompa nemih sekinmeh ken sekinmilia te- tekolomeh pus ompa txatzahtzitokeh yowak, tzatzahtzitokeh inon pus kateh miakeh tekolomeh kateh, inon kihtowa pus keh amo, bueno seki kinmawtiah, kihtowa temawtihkeh, pero pus okseki kihtowa pus amo, pus inon yehwan koninminkuah n tlakilotzitzinteh konintemowah tlak- tlakilomeh o alomejor nekan okseki okuilintzitzintih kinmikuah, pero keh tehwan ihkin amitlah techtoktiah, yeh kemah tech- tech tokah tlakeh ompa tonyawih ohtzintli yowak, sekonkaki wehka tzahtzitiwitz, iwan seonnehnemi tepitzin se keski minuto sekonkaki pus oksemi ompa witz keh serkatzin como keh techwaltokatinemi, pero pus inon pus kihtowa yehwan pus como keh se- tehwan sewaltlaxotlaltia se- seontlaxotla ika lámpara yehwan keh como keh kinpaktia inon nekan tlawilli pus konittokeh keh- keh kiwaltokah, pero pus amo keh- keh itlah techontoktiskeh, inon pus porque yehwan konittah inon tlawil pus kiwaltokah, aha. iwan nekah pus san- san yehwan, san yehwan, okseki katteh n totomeh, inon pus igual pankisah yowak, totomeh san tlakuikatokeh, sekoninmixmatok in tlakuikal inon tlakuikal pues este sekonmatok an nekah se tototl tzahtzitok, ya sekimatok tlen tototl, pero pus igual san- san- se tototl san este san tzikitzin amo keh temawtih, o como keh itlah techontoktis pus amo mas keh san yowak tzatzah- tzatzahtzi pero pues inon ihkon yehwan mayi nemi yowak porque pus xamo kualli tlachia iwan koninminkuah okseki okuilintzitzintih, pero pus san inon, aha.